नुस्त्याक ब फ्रिजे दव्रून छड दिवस खाऊपाक जीवाकय बरा अनुभव न्हू आनि तेंची रूचाय वैता। त्या पेक्ष्या नुस्त्याक आमी कमी दिवस फ्रिजे दव्रूंग शकतोव जसा की छडान छड तीन दिवस। याच्या उपरान फ्रिजे दव्रून खालाका बरा अनुभव न्हू तां पिडयर जाता भीतूनसूं आनि तां खूप मालं पडता जीवाक।